Nti sɛ wowɔ atosodeɛ a, wobɛtim akora no. Bi wɔ hɔ a wode bɛhyɛ friigyi mu. Bi so wɔ hɔ nso a wobɛpɛ baabi a mframa pa fa. Na afei wode ato. <noise> Atosodeɛ deɛ nea menim ne sɛ, wobɛtim de ato hɔ aaaa kɔpem sɛ berɛ a wohia <noise> wode bɛyɛ neɛ wode ɔɔyɛ sɛ ɔmporɔyɛ a. Sɛ aporɔ mmom dea wodi a wobɛnya haw paa yie. Wo yafunu bɛtim ayɛ wo ya. Wobɛtim akɔ tiefi bebree. Mpoma ɔbɛtim anya nsunsuansoɔ bi wɔ so a w'adwene ɔmma so sɛ, saa aduaba no wodiiyɛ ne de brɛ wo. Mmom sɛɛ wonya atosodeɛ no ne wode to hɔ ne wɔɔkɔfa ne ɔnnya nsɛeyɛ a. Nnɛ nnuro a bɛdeyɛ afuo bebree nti aduuane ntim nna hɔ nkyɛre. Nso sɛ wokɔfa nee ɔnnya mporɔyɛ dea wobɛtim ayɛ neɛ wopɛ sɛ wode yɛ biaa.